واحد الليلة واحد المرا كبيرة خدامة صيادة لقات واحد القرعة ديال الزاج مسدودة وفيها ورقة لداخل المرا ضرها راسها وبغات تعرف اشنو كاين في هديك الورقة اللي كاينه في القرعة حلات القرعة هو يخرج منها واحد الضوء الازرق وغريب خلعها هاداك الضو تحول لواحد الجن وبدا كيهضر معاها كيقول ليها انا كنشكرك حيت حليتي عليا وبغيت نلبي ليك كاع الطلبات اللي عندك